Nyitzäkpa e jomyep ame' eneru poya, jenä' manhpa febreru boya, tejenä manhke'ta marzu abril mayo junio, tejenä nyitzäk manhpa hasta julio agosto' anhkä' septiembre octubre noviembre diciembre y yajpa je ame' eneru diciembre poyaji'k terminatzäkpa.